Arakaraka ny habeany ny hofa-trano any aminay any, misy zao telo hetsy, roa hetsy efa le bavabavata reny, fa arakaraka, misy chambre araiky iny zao de <hesitation> ray hetsy, valo alina, manahaky ohatr'izany, manahaky, <hesitation> izy zany la fa tenenina zany izy de manao vas et viens zany izy.